Kua mbaeresaka jaevi tembiporu ikavigue, yaesa vaera jare ñamae vaera mömbɨrɨ, oime guinoi lente yanda mbujuva, jare jokua kooño gueru mbae yaesa vaera